لا صراحة انا من النوعية اللي اوصل متأخر عن مواعيدي، <hesitation> ومهما حطيت لنفسي توقيت انه اخلص فيه لازم دايما اتأخر حتى اذا خمسة دقايق، يطلع لي شي باخر وقت احس انه يأخرني، وده الموضوع احس انه مأزمني لانه لازم اشتغل على نفسي واحاول انه اغير هذي العادة فيني لانها عادة سيئة.